इफेक्टिव पॉलिसी करपाक तेंत वचांग जया जेका ता करपाक जमता बेश्तात उखाल्की जिब लैली तालयक मनान जाएना। जेका तेंच्या ज्ञान असां तेंत तेतुन हांथ घाकुंग जया असता। नाल्यार तुमी खायच्याई क्राइम किवा कायक वैत परिस्तिती सुधाक भाग पडपाक शक्तात।